ई मामला में हमके अच्छा खासा जानकारी बा और हम कई रंगन के नाम बता सकिला जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, काला, सफेद, बैगनी, आसमानी, नारंगी, भूरा, गुलाबी, धानी, ग्रे, गहरा पीला, गोल्डन, सिल्वर, रुबी, ग्रेप, ओलीव, फिरोजी, मैरून, कत्थई, मेटालिक, कोरल और अइसें कई प्रकार के रंग होले।